عشان أغير إطار سيارة أو دراجة، طبعا بحكم إنه ما عندي خبرة الأفظل إنه أرجع للبنشري ويغيرها هو، عشان ما أعرظ نفسي للخطر أو أعرظ <hesitation> السيارة للخطر أو الأخطاء اللي ممكن تصير بسبب إنه مثلا ما ركبتها صح أو ما يكون عندي أدوات وجطع صحيحة، فالأفظل إنه صاحب الخبرة يغيرها.